يا ودي ما كاينش فيها حتى شك نتمنى أني نكون رياضي مشهور أما موسيقار مشهور أنا الموسيقى ما نشتيهاش أنا الموسيقى لا علاقه ما خاطيني مانشتيهاش وأن-نا مادا بيا الموسيقى الكل تخلاص من الدنيا أنا نتمنى أني نكون رياضي مشهور و نأثر بأفكاري على العالم كامل و كون نديرهم الكل في مصلحة تاع في المصلحة تاع تاع فلسطين وغزه لأني <hesitation>